प्राय त मरुभुमि माइ बस्ने जनावर को सरिर को आकार नै फरक हुन्छ । उनिहरु को खुट्टा को आकारै फरक, सरिर माइ खाना सन्चित गर्ने क्षमता फरक, मानौ उदाहरण का रुप मै हमि उट लाइ लैझाइ सक्दौ । उट ले आफ्नो छ महिना कि लेखा खाना र पानि सन्चय गरि सकन्छ जै ले गर्दा उ मरभुमि माइ बच्ता लायक को हुन्छ । तब सबभन्दा मुख्य रणनिति भन्या चाइ खाना र पानि चाइ आफ्ना सरिर माइ सन्चय गरबटी हिट्या रणनिति हुन्छ ।